Ny hitako alôha ai ohatran'ny hoe tsy ara-dalàgna le manjanaka planeta hafa satria antsika efa natôkagna hipetraka am'le planety Terre ty zany, le planety sasany regny koa zany mety hoe tsy mifagnaraka am'le fomba fiaignanantsika zagny de mety tsy afaka mivelogno tsara zany antsika am'le planeta hafa.